Amin'ny akapobeany longany ah sakafo no tegna mitondra fahasalamagna hoa sena, <hesitation> raha ohatra hoe sy mihina-kanina zany ansena de sisy hery andesin-sena hiatraka hoe, hiatrika hiasa, de sakafo koa raha ohatry arakaraky fihinanao ananjy, mihinana maromaro loko igny anao, de igny koa izy miara mitondra vitamina hoa sena, de zany ny fahafatarako ananjy hoe ny sakafo no tegna hoe mitondra fahasalamana ansena.